توا نختم على مشروع التوعية الصحية للناس متحمس عليه خاطر نحس اننا نجدر نبدل في حياة الناس لان التنمية هي التوعية باش نعق_ نوعي الناس لان التوعية حاجة مهمة لما انت توعي الناس تخليهم عندهم وعي وعندهم ادراك للحاجة المعينة اللي انت تبي توعيهم عليها باش يكون عندهم وعي وادراك لها